Bueno, ya´a nteeyo basquetbol, futbol, volibol, ee, ee, kua´a xaa deporte kaa deeyo yoba jendaya, io nani? Xaa deporte sunt kamte nayuu yora, pro joo mano ntekí ro basquetbol, ro futbol, te tou beisol sant, sokbol, yua ka, io nayuu ja kajatonii, io novio kaísiíkii ñuuyo ya´a jenaíí.